मलेसिया में उस्म कटबंधिये मांसुन जलवायू होकाईछे। इहां साल भर गर्म आद्र रहाईछे बारिस के जोखा के। साल के अलग अलग समय में अलग अलग जगा पर। बारिस होकाईछे मलेसिया के मौसम में तापमान साल। भर इस्ठीर रहाईछे असत तापमान दिग्री सेल्सियस से। दिग्री सेल्सियस के बीच होकाईछे और समुद्र तट पर। तापमान दिग्री सेल्सियस से दिग्री सेल्सियस तक रहाईछे।